Tulkõq noq ilosahe siiäq mõlõmbaq. Nii, saiskõq vastastikku, kaegõq tõõnõtõõsõlõ silmä, andkõq kätt ja lepkeq õkva ärq! Olõ-õi illos niimodu ütstõsõ pääle vihha pitäq.